راح اختار اتحكم باحلامي انو احلامي هي انا هي ذاتي <hesitation> او الاشياء اللي انا نفسي اتصير وما قد صارت لي بعد او كان نفسي تصير بالماضي وما صارت لي بالماضي <hesitation> فراح اتحكم فيها بحطلها حد <hesitation> الأحلام والطموح الزايد مرة يضر فاعتقد اني اتحكم باحلامي واضع لها حدودها.